Kua color gris jei supeva, ani amapïtü ramiva, <hesitation> mbaetïvi kua ñanereja muata mbaetï yaipota mbate, por que kua ou möpëtï <hesitation> amapïtü rami yaesa jare mbaetïvi yande mbaendua, hasta yandemomaendua mbae ikaviguere.